אסאך חיות וואס האבן נישט אזא אנגענעמע גערוך צו זיי. די סקאנק שמעקט זייער זייער נישט גוט, די פעררעטס זענען אויך נישט מיט א גוטע גערוך און דאס איז וואס איך קען.